Lwenulu, inze hango ndikhaliza shindinigasi tawe, lakini ndikhulenna vajukuu maloma naro nikhusekaa naro, nikhuriria naro, khuzii khujenderahu vuvende, khari nalwali kha zikhumujenderekha, malomekhu naye, musunde khu yimbi mumangana, nikhumoloma naye, musalilekhu, akhandi ngulukheza hango, akhulkhure navujuguu vanje yavo, khulombe khuluje vushuma, khutekhe ichai navajuhuu yavo nikhumolomazu navo, mangana gandi shigarezaa khu yao matamanu tawe.